San tag a rig fan nam mpər kam kam jirekaiməng akah a ma ya be zeun ri bəng mah rig sad nam she dei abəg gbah rig bei wou ri a ye rig nəm bəg rig sad na ba shí a rí keni hubu ri a ríg dəg mshan zag ama a ye nam wou jai zeun ama ye na nam wou nai zəun mye nam mpər kam kam kam batuba məng a rig sah ne <hesitation> ye mrig yed rí yər vor bu ba she re san a rig fag shi nam mpər bahuba həg ma bəg bəg mpər she ri sa kokori wou sa ma de kaí wou dəg wou fag nam bəg ama dəng mfag nam bəng rig rei she ri ku sah rig dəng mrig fang bu hu jirikaiməng nəng ma rig sa na bu zeun mrig shadnaser zeun am mpər zeun ye yag mrig sa nəng məng sid dou ne aghama kamyi ama rig gan fad bai rig ri mkam aghama she rig to wunzaawu a she rig gatn ye rig nam ba a nəng rig sa sehya seh ya ama fang nəm mpər zeun ama ya na bu tai nou mpər she rí sa kokorí wuh wuh fəng nam she ama rig gan sa rig fang namashe rig dei a kei hah bəng ma rig sed ser zeun a ye ba abəng rig sed məma a ri keni wah rí bəng ma nəng ma dəng na ser zeun ma rig sad na be zeun rí ayi ahh nəm mpər ba mfəng a fəng se hah to bəng ma zem a bəng rig sedser zeun a ri keni wuh ri keni wuh kah ku zam wuh ku dəng bəng wah a aye nama bəng nəm a fəng mama bəng rig məng ku zem wuh ku dəng bəng jiri she məng jirikaiməng a kah ha bəng bəi zem mzəng dəng huri bəng bəi zem nzəng dəng wuh rí məng bəng rig ya bu. A be zeun ri de a rig dəng mrig sad məng bad de bəng naí feí wuh sa ne a fəng nama ke məng bəng sedser ama ya ye tri bəng ma wad na wuh re a ye nəm bəng rig wad de na wuh, wuh bad de bəng naí teí wku kad bəng məng ukn dəng bəng ye bu zeun məng sa ama sasasa mfəng wuh nəma she rig amdəg mbəi yek rig mbəi dəng kei bəng ma bəi dəng ɓng rig bəng ma bəi dəjg wuh rig ke tai nou ri dau gabuba bəng dəng a ke keni wun ri sanməng bəng ma ka sad na asansan a ye bu ba abəng dəng ke keni wuh ri sanasan seh huh bu ba bəng serí a fəng de nəm a bampalag a rí a kag rig gane bəiyed rn kai nama mpər kam kam san tag ba woi wuh a ye wuh nam yu de bu bvou ri a fəng nam mpər zeun rig sed kai rí re nam mpər feni hah sansan dəng jerikaiməng ama feni nama mpər zeun rig shou bu zeun mo rig ku ring ye nem ba she bəi a bəng sham to a fəng nama bəng məng mfəng nama baturi məng ku rig sa ne mye ri mrig dəng wu wuh ser ba zeun rig bəi she sanməng ni ku fəg zeg məng ama ya be tai nou mpər zeur ri sa ma ri kai jei a dəng mrig fəng mama she ama vig bəng ma ye bu zeun rig bai seí bong a ser bang ma ye ai wuh bəi zəng ba hah bəng nama bəng ri a ye ya mrig bəi zeh ti a fəng nəng mpər məng ama ya tai non mpər mm fəng bduh name bəng rig bəng ye nəm be shu she beshu a jinain a a yak yak shii rí məng ya bo avəri mpər mfəng name bəng məng har mkəng bəng wah nəm beshu wuh beshu a jina məng Ama yek məng fəng dzam mpər snn tang dəu a she bu wak tai nou ba wub ka rig fəng dori yed da a fəng nam bang a kah ma fang nam bəng rig bəng rig fung duri sansan jirikaiməng a rig gan fang rig gan nam bong rig wuh kah sa wuh fang bəng buwu yei ama rig gan tang bəng nam wuh rí bu rig gan bu ye rig nəmarig shan nama nəng wuh she nah janazaadri ama najani ba ye ba yenzu ye rig fumdri mrig fumdri ye rig zem drí yí ye nam hah kairi nam hah kairi sanməng dau ashe bu ba she rig jawo kaniri nam kurumam mam de wuh yi bəi yi di nai zeun yi di nai zeun yi ku bəi gab wuh dri kai a ke funishumen məng yi ba yek rig abo wuhi yi di nai zeun bəi sid ke funishumen yi gab gab gab wuh dri kai kurumam rig gang gab wuh nama rig ah yí nam kurumam gab wuh nama rig ama yi man dí janazadrí a rig wuh mpər hah woi nama ah kai rí ku zam nama hah məng nama ah kai ri ku zam nama hah məng bu ba ke rig jawu kani ri kani rig gbah mpər ri mrig gbah mpər so a rig wuh məng bəi nama ba hah bəng nama hah rig dabgri nəng rig jng gbri ne abo ba a kurumam mam wuh nəng bəi ndng ba nai zeun yi shíí nəng tai nou naí zeun mshíí avəri nai zeun mkah rig dab nəng gbri bo yeri dri yi rí məng ba kah sid abo men yi zam nəng drí rig mzam nama rig tin hah nah ba kah sad abo men ma bəi mbəi dabgri bəng yi yi kah yi ba yi sid ke kai yirig dəng bai huh dri rig hah yi rig sa nemng nug mpər ba su ka ri rig sa nah mrig dəng mpər ba so mrig damgbri ti bo bəng Yeh sah zəng məng jirikaiməng yeh rig gun zam dri yeh məng rig a keh tai nəi yeh re nəng sah yeh sah nəng kokori yeh zam dri yeh zam nəng nama ama dəi ane a ku shah nama mpər ama dəi ku sehan nama mpər yeh ma zam nəng drí rig mpər zeun dan bəi zu abu nəng drí rig mpər zeun dan bəi zu abu med wuh mari a ku dam gbar məng avəri yeh məng bu yeh nəm nau yeh nai zeun hah bəng bai dab zəng gdri yeh bəng yeh dah a yeh rig sah mm mm rig sah bu bəng nəm to bəng dab zəng gbar bəng yeh məng ali ama yeh bei rig wuh dri kai msah rig whuh bah dah kaī-kali she bəng dung de yeh nməng fad bəng yeh nrig kun nəu məng mpər bah hah jirikaí məng bah hah yeh rig dəng zab dri yeh ri bəng bəi kum nəu bəng ba wubba nyeh nou kani bəi ba hah bəng ba hah nəng kani ye ama bu bu ba kəng dən aba men yeh dah a nəu yeh kuni məng bu zeun yeh kuni məng she bəng ken kah re mbəi rig nəng kani keh rig nrig sah yeh re nəu yeh wa kuni de dah zeun amā dəng bai hah a yeh wun-zaa wuh a dəng a hah nyeh wun-zaa wuh ama yen ziu wun – zaa wuh ama yen ziu wun – zaa wuh rig nəh bu a yeh wuh wah nama wuh məng wah bu zeun məng nkan bnəng wah ab yak beí she məng sah nam nama wuh rig yah re nama wuh sah-nəh nrig yah re abo beí she re ama she abo beí shíí naí bah sah wun – zaa wah ku nama wuh ku bu zeun-kəng rig yak shíí re baí zamg mpər zeun tam npər a nama kam wuh zəng ku jah a nəng yeh rig nəm yeh zam nəng drí yeh zam yeh zam nəng dri məng a hah zam a nama rig nahre bəi a hah nama mpər hah nəm nama mpər bah hah wuh bəng bad bu kam ba hah nama hah wuh bəng bad bu kam ama hah. Məng nah heh ma bad di bəng məng ma bad di bu kam nama hah nah nəng, heh dəng nah bəng sah ma di kai jei ye kəng rig kəng nai zeun məng yi gbam rig wuh nəng keni kai hah nah jana jana ba bəng kah bəi bəng mari hah bəng rig sid ni ri da hali mpər kam kam zuni mpər kah kam kam janajana ba hanzu bəng rig yeh ya mrig bəi bo ba sa she bəng dnn zem məng bəng zam a bəng wuh ken rig kuna̍ azang to ba she kah rig jawu gbri mm kəng wuh ma di kai rig bəi re ama yi sah nəng ba yi wuh keni avəri rig beizəng nəng wuh keni janajana rig kun a zeng məng wuh keni nama rig kun a zang ma di kurumam ku rig fang dori mpər zeun ma rig bəi wuh zuni ko ku ma rig bəi nəng nuh ku yeh kai mpər basa feh nou bəng nai zeun wuh bəng sa zang bu bəng məng nou bəng nai zeun dəng yen da a bəng nan tang bu yeh mwuh nou rig kun nzang rig sah madi kai ri nuh yi ye ku yəng nəng məng mpər ba she nou bang nai zeun məng yeh gab wuh dri ri hah bəng dəng di yi nəm fad bəng gbawa di yi har taya ziu rig bəng avəri bəng gbari di rig wuh yi kai yi sah nah kokori jei a bəng dəng mrig bəi jiri yi məng yi wah nəng nou yi wuh kan na zang ama di wuh nama kuh ku dəng wuh nama wuh sankam bəng mpər ah məng nama di nai zeun ama kuruman bəi fad fad wuh mari kah, kah, kurumam fad ba she tun so bəng ku ku yen zu məng jana ba yen zu ba nari kah nari tang ba she bu buu tang ba she məng yi jana ba yen zu funshume bəi tan fum bei nou ri mfad bai yi zam a yi rig təng yi, yi kam ba hah yi zam a yi rig təng yi kam ba hah Ba hah rig tag wuh bəng kam ba hah ba hah wuh ba hah nəm ba hah wuh ba hah shíí yubeni ba hah wuh ba hah bəng shíí kenubenu tu yi di nai zeun yi sah neh mrig kəng bu ri dəu a she mpər ama she bb a bo yibenu sah kokari wuh kəng gbəd zəng ku kadakeh ake gari ama rig gəng gbəd zəng ku kad rig yeh ku yi nəm a zam əri a zam nama nəng di nam ban banshi ba yi məng ama nəng rig sa bu dua a hah samməng yi ku zam dri məng yi ku sid tang nəng dri wuh a hah samkam mpər hah a hah sankam mpər məng dəng jirikaiməng yi d ba nai zeu kurumam mam wuh yi bei ri kurumam nam ma yi məng yi di nai zeun bau whaishushu yi nai zeun she jirikaməg yi jamazdri aghang azəim ama huu myi yəng rig jani a yi kang ba nai zeun rig a huu myi yəng rig a dan dəng nama wuh bo yeh məng nəng kang ba nai zeun rig Mpər zeun ban bu ba yi məng bəng zəng ku bəi na bu rí nəng du ke bu ku bəi na bu ku bəi na bu mkang bu rig nfan yaku ya mari a i a tang a she fang fang mpər zeur rig huu jai a ku rig du mpər zeun bu ku huu a so she ri masom məng shaa nəng mpər zeun huu ri to ku huu rig ama wuh mpər a jai nai mpər hah sah na bu a ke kunu wuh ri isad bei a jana sid yi ama dəng ba she rig jei wuh dəg wab jana ri ku ma sid di abo kuro ku rig dəng ba a sa hah sansəng a kurumam ye wu a ya pen ri kuru mam kah rig yi wu a ya pen ri ama au sa bu myek bu dui mpər tam masom məng ku zu kuh mpər tam ku tam tam awunu dəng muen re awunu ven rig kad bei ama wuh jana ba yi məng ku rig dəng wuh aii ba a sa she jana wuh ko bu zeun wuh bu bəng rig bəi bəng dəng to a. Rig wuh bu ba wub jana bəng so a wuh məng bəi jana mpər hah nəm wuh sa ku a ke mganuganu mhuu ku wuh nəm mhuu rəng lai bu ba she rig sa ri kad bei a jana a she sid yi wuh kad bei a madi isah sid yi wuh sid wah mpər ba dri bəng ma don məng dəng wuh kad wuh wei bəng so sid hah ama qa ke bu ba dri bəng don məng a rig bad bad bad bad rig wuh bəng ba bəng wa nəm ba yi məng a rig wuh rig gab bu jiri ba whoikam rig mm ba kah bəng shaa bəng yi məng dan bu bəng zaa bəng nəm jiri jana kəi